Miijo e jimɗi Fado. Fado ko jimɗi gaadanteeji Portigaal, keewɗi waɗeede e nder restoraaji e baaruuji, tawa ina yahdi e jimɗi ɓuuɓɗi.